je regarde des films

Je suis pas sûr de comprendre la question mais j'ai l'impression qu'oui, après c'est, c'est très difficile l'apprentissage des langues en français en général, parce que c'est assez, ouais, c'est plutôt la merde en général.

C'est plutôt des références de films, des trucs qui me plaisent, ou des trucs qui me valorisent, des trucs simples, quoi.

<hesitation> Je trouve que c'est toujours assez intéressant, ça te permet de <hesitation> ouais de te recentrer sur toi, de j'sais pas, ça te connecte un peu plus au monde, tu ça te fait réfléchir, ça remet les choses en place, je trouve ça intéressant

Moi, j'aime beaucoup le violet. Je trouve que c'est une couleur qui est, je sais pas, c'est... assez original et je trouve que... Je sais pas, je trouve que c'est une couleur qui se marie bien avec plein de choses et c'est une couleur qu'on voit peu aujourd'hui. Et c'est vraiment assez terne, la société dans laquelle on vit. Voilà un p'tit peu.

J'aime pas forcément le sport en général, je trouve que c'est pas ouf le sport mais euh la natation c'est sympa mais si on enlève le côté sport, j'aime bien aller nager, j'aime bien le côté où t'es dans l'eau, c'est pas désagréable, l'impression de son corps n'est pas désagréable non plus.

Si je pouvais avoir n'importe quel super-pouvroir lequel je choisirais? Pfff... Choix difficile... Ca dépend ce qu'on appelle un super-pouvoir mais... je dirais celui de faire que les gens aillent mieux, ou aient plus d'empathie, en tout cas y ressentent plus jamais de souffrance.

Oui, mais avec le gouvernement Bayrou de moins en moins et il y a toujours une attaque sur la question sociale qui est faite ; heureusement il y a les syndicats, hum, derrière mais c'est... Il y a une attaque en règle en tout cas sur la protection sociale en France.

J'habite en ville, j'ai pas vu énormément de plantes donc c'est... c'est compliqué de savoir, dire le nom mais en tous cas c'est plutôt des... <hesitation> des trucs qui décorent les gares, c'est pas très... très joli quoi malheureusement.

Mon emploi de rêve, je dirais, que c'est un emploi dans lequel tu... t'as du plaisir mais dans lequel t'as pas la pression financière donc ce serait plutôt... une passion plutôt qu'un travail en fait parce que...

Moi je dirais que le plus gros insecte, c'est le patron.

Quand j'étais gamin j'ai voulu faire au départ policier et avant je voulais être humoriste. Et maintenant, j'ai voulu faire informaticien et je le suis aujourd'hui donc c'est plutôt chouette !